कतरन ने बारा में मानसे गणान जाने रहे हैं कि कहा लाग सुचे। कुत्रा मासी तोतर खाई लाग कुत्रा फ़ोल सबजी ने रूटी भी खाई। लाई <hesitation> नाक गीली न असी रहे थी पलस च्वास्त। रहे वारू रहे लाग नाक सुखा रहे थी मतलब बीमार रहे मतलब। हमेशा बीमार ने रहे काम रहे लाग लोग माने कि मानो कुत्रा। साथो वरस बराबर रहे है पर असो ने रहे है कहा लाग ज्यादा लंब। टाइम जीवें कहा लाग जॉल्दी मार जाए पूछी लाउनन मतलब भी। अलग अलग रहे है ज्यादा ज्गोब रहे थी ज्यादा हलावे काम हलावे। असा अलग अलग तेरे पताउनन तोरीको रहे है।